Sa a jiɗɗo hedde sirri yimɓe, waajibi so wanaa ngaɗaa dabere nanndinkino ɗaa ɗum. Ndenno so minkaa mi waɗaama, um gooto <hesitation> tewtooɓe sirri fedde warooɓe hoore. Min e hoore so wanaa mi waɗa hooram hono mi baroowo hoore nii, faa ɓe gonɗinakam. So ɓe ngonɗiniikam fuu ndennkaa mi heɓa gollida golle oo wondude e maɓɓe.